Báh aing shoig éh fuh shia la yih a puo ñih la jó oh kóh a puo ñih íh yih tzáh, yi tzáh áh puo ñih li jé tzáh boig tsáh yieg tsáh jó noh fuh máh áh naig müh yiu noh la jho jhi óh báh uh soig naum joh éh muoh ko li-li mhuo láh noh éh laig li-li toh kóh la báh cóh crau áh laig ñih au có-có tzéh éh áh laig buoh éh la jóh gi oh báh shiah áh-áh táh gí auh baig gí éh jó oh, óh naum la óh gi oh báh yiuh jo gi ni ü yiuh noh jo la joh fúh shoig dóh máh mü yiuh a yíh máh gi müh yiuh áh-áh yiuh áh tsáh gi táh áh tsáh gí baig gí joh có lih tóh láh laig nóh taum láh áh séh óh áh sóh oh có gi zéh áh, áh la báh jóh jó la oh éh aing shoi.